babaua, mauwi ,tuba ,tomiɲan ,san, seuh ,manina, zura, ŋaniuwi, dabulo, sunpiɛlo, burelo, sadia, mana, tuba, mafunɛ, maɔana ,mazanuwi, benena, siɛnso, kɛmparana